Izy ka amakivaky aty ala ah maventy be zah zy rerika mandeha tongotra, <noise> voalôhagny longagny zaho tsy maintsy mitondra iarôvagna tegna manko fa tsy hay zegny karazagna biby mety hita agnaty ala akao, mitôndra basy ih na raha karanjagny, avy akeo koa oh, see elabe zaho vô tafabôaka mila mitôndra tanty, mitôndra saka ah misy ragno sy ny tarigny zany miaraka aminà hagny.